O ka welau au i maopopo ai no ka hao manamana wale no ka malāma ana ka meaʻai ma ka pahu hau a ma hope o kela i na puka ʻia mai ka pahu hau pono ʻoe e kau ma ka hao manamana koke no ka mea aiʻole e hoʻopohō ana ka meaʻai ʻaʻole hiki ke hanai i ka ʻohana.